Ɔwɔ dɛ anapa biara esoɛr a ɛdze sema eduasa rokɔ dɔnhwer kor bɔ mpasar a no mu yɛ hyew wɔ mpoano. Na afei so ebɔ mbɔdzen dɛ eboguar po so dze aka ho .Ɔyɛ adze bi a ɔbɛma w'ahoɔdzen akɔ sor na etum so egyina wo nan do yie paa.